Oire kokai iava story siposipo siaa aue parai kokai ari, rera ia tarai pavio veira ira time vuta ia gaupa reveira vutai gaupa reveira kokai uvare <noise> kokai eke iraia tarai paa vioveira ira <noise> gaupa reveira vuuta ia rera vaaro. Riro toa ita eera kokai, oa iare, eiraita kokotuu. Kokotuu ari vo vatua rei aita evai terei, kokai ora kokotu ari evai terei siaraa karekepie paasiveira. Saraa karekepie pa siveira. Saraa karekepie pa siveira. Kokotuu ari eira, eiraita koupaoveira ita, takura-ara tovuevere <hesitation> kouu oi, takura guru puraevoi, vapuraevoi, riropa kouroa ita evara, tarai paaviei. Kouu oro avaoii raku evoi, varaa kakievoi vearo pie vira. Ovuuta rovu ra oaravu vuri pere, vosa apeisavu ava pere vaara. Ari vosa vearopie vira kokivere, ari <noise> vo ragui rutua evaa kakipai voi. Ari eraa kokai, <hesitation> tarai paviei vearopie aio toaita ari vosa viapau kokai vai touparivere, ari aue vira raga toupa rivere vaaru vira. Rera vi tapoa ita era ira vutaiaa gaupa reveira, vosa ovure ora vokipie rui pauu, uva vure ava ruipau, ari era ragaita vi tavireve vuta iava oiso vo vuutaa vao oaia gaurevoi. Iuu ari oiraita kokotu ari, oira via ita eira aue riro pie evereita siara pura evere. Vosa viapau aue kokotu ari <hesitation> oiso raga toupa raviapau uvuipau <hesitation> aue kokotu aio pau o, viapau uvui pau aue takura sipopau voava. Riro aue rovi rutua evara, kou oii, vosa ruipa takura ara siposa, eva ita eva eisi. Ari vosa ruipapau, oire oira rutu siporivere ra vara rutu va. Iuu, uvare kokotu vokovo aroa ita eva eisi. Kokotu, ari vori aa ita osa, vigei raga ita oiso, vosa apeisi vutao ari ovirovu avu rutu ouvo vutaoo kokotu vori. Kokai ari era epao vavoiso ipavira uva <hesitation> eisi via eisi osa vao ia vira vaita reosa aue paraita oiso. Kokotua ita eira iva ora reasa, <hesitation> iraiva tavitavi parai oiso eisivi.